चट्टान पे पंखा लगान को सबसे पहले। आपको सही जगह की चुनाव करना चाहिए। जहाँ पे पंखा लगान की पूरे कमरे में हवा सही तरीके से वितरित होय सके। आम तऊर पे छत के बीच में पंखा लगान को सबसे उचित स्थान राहत है। सबसे पहले पंखन के बॉक्स के साथ आन वाली सभी सामग्री जैसे पंखे की मोटर ब्लेड हुक और छत पे लगान के लाने माउंटिंग प्लेट की जांच करले। फिर बिजली को मुख्य स्विच बंद करले ताकि उसको शॉर्ट सर्किट या करंट को कोई को खतरा न होय सके। अब माउंटिंग प्लेट को छत के ऊपर उस स्थान पे ठीक से स्क्रू द्वारा फिट करले जहाँ पे पंखा लगान है इस प्लेट को अच्छे तरीके से मजबूत करले। ताकि पंखा सुरक्षित रूप से लटकाय जा सके। उसके बाद पंखे के मोटर माउंटिंग प्लेट को जोड़ ले ध्यानपूर्वक मोटर को ठीक से मजबूती से फिर करले। कायके पंखा सही काम करत है कि नहीं काम करत है। अब पंखे की ब्लेड उसकी मोटर से जोड़े जिसको समय आउट है। पंखे के प्रत्येक ब्लेड मोटर में दिए गए स्लॉट्स में जोड़े स्क्रू से टाइट करे उसके बाद पंखे के वायर को बिजली के सॉकेट से जोड़े। अगर अपके पास पंखे के लिए अलग अलग स्विच है। तो अलग अलग वायर के साथ ठीक से कनेक्ट करले। जैसे पंखा अच्छे तरीके से लग जात है और शॉर्ट सर्किट को डर भी न होत है।